طريقة تحضير الشأي بسيطة چدا ، إنت بتچيب الغلأية وبتحط المأي الباردة ، وبعدين ب- بتعلي درچة الحرارة لحين ما تغلي ، لما تغلي إنت بتچيب الكوب الخاص بيك تبعك و ب- بتضيف معلقة أو معلقتين من السكر على حسب الرغبة ومعلقة من الشأي ، وبعدين بتضيف المأي المغلية وتقلب هذا المحلول وبتشرب.